daktati atammi habari worrati habari tentetii anin <hesitation> arratanii maan yedenii simu sit dattin tun tarehe annin dandee woldagar ak bare hospitaliat wol dagare <hesitation> tarehe sun sigafenno fedaa dubattan yom wol dagarra <hesitation> anaf sit yom wol dagarre dufte matibabu ant midasitaa, guyaa guya sun ant himmii tarehe atin anaket sun diko dhede ant himmi ralle fulledi guya sun hubenno feda dub ufpange dufaa.